Ман то ҳол дар Колумбия набудам, вале фарҳанги он кишвар хеле шавқовар ва рангин аст. Колумбия дар Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир аст ва бо табиати зебо, мардумони гарму меҳрубон ва фарҳанги бойи худ шӯҳрат дорад. Аввалин чизе, ки дар бораи Колумбия ба хотир меояд ин мусиқӣ ва рақс аст. Калумбия ватани бисер навъҳои мусқӣ ва рақси анъанавист.